Kalu menurut kita sapi <noise> atau kambing itu bisa kanal dia pe tuang karna kalu sapi deng kambing ini kan kalu torang piara <noise> itu kan musti torang ika to ada yang piara kambing pake kandang ada yang pake ika ika dia pe leher mo tong piara deng kandang atau torang piara deng pake tali ika kalu pake kandang ini tong tiap hari kase makang pa dia pagi sore tong ambe dia pe makanan baru tong kase taru dia makang sapi atau kambing yang torang piara pake ika deng tali dileher itu biasanya pagi tong pi kase pindah cari dia pe makanang yang rumpuh banya torang kase pindah disitu tong ika ika dipohong kalapa ka dibawa pohong kalapa ka dilapangan ka atau dikobong kobong yang dia pe dibawa ada rumpuh ah kalu torang ika disitu pagi abis siang itu musi torang datang kase pindah kase sorong sadiki Karna biasanya pagi sampe siang itu makanan yang <noise> ada di dia pe sekitar yang dia bisa sampe dia pe tali bisa sampe itu so abis <noise> jadi siang harus tong kase sorong pa dia nah nanti sore itu torang datang ambe untuk kase pulang tong ika di dia pe tampa yang biasa dia tidor nah kalu tiap hari bagini kase pinda pagi trus siang sore ambe kong tiap hari brarti kambing deng sapi ni pasti dia kanal dia pe tuang dia kanal itu beda deng torang manusia yang bisa kanal torang pe tamang ka tong pe bos ka atau torang pe majikan ka tapi kalu sapi deng kambing dia kanal biasanya pengalaman dari orang orang yang pernah piara sapi dorang bilang dari torang pe bobou bobou badan sapi atau kambing <noise> dia bisa kanal atau dari tong pe suara jadi <noise> kadang juga <noise> dari tong pe rupa <noise> atau sosok itu dia bisa kanal lagi Jadi torang kase pindah itu kalu dia kanal brarti dia iko tong hela dia pe tali dia iko tapi kalu orang laen yang kase pindah kong hela dia pe tali itu biasanya dia tara iko nah dia tara tabiasa <noise> kalu tentang dia pe rasa kasih sayang atau sapi deng kambing itu dia kase tunju dia pe kasih sayang ka tarada itu tergantung sih kalu kasih sayang yang dimaksud pe dia pe ana ana atau sesama <noise> sapi deng kambing itu bisa saja dari dia pe ana <noise> kalu dia pe ana sapi deng kambing pe ana yang biasanya masih kacil dia masih iko iko dia pe mai kasana kamari yang masih batoto itu <noise> la tong <noise> ganggu dia pe ana pasti dia pe mai dusu <noise> pa torang ah itu dia kas tunju <noise> bahwa dia ada kasih sayang terutama di dia pe ana ana <noise> tapi <noise> kalu <noise> kasih sayang dimaksud deng